छन्नी जाशे धाकटे ज़णवारांग थाडे चा दिसानी खवपक छड काई मेवना। थांडे चा दिसा पैली तेह बीयो भी सोडून कडता। यें तेह मागीर वेग वेग्र्या जाग्यानी ठेईता। ते माटीयेन् बोरों ठेईता, तिंचे नाक इत्के बरे की तिंका सरखे काइता की तिंचे गेवण खाई आसा। यें करता कर सकता तेह आपलो घर सुद्धा तयार करता, हितून तेह किदे किदे गलता की तिंका छड थांद ना लागू। थाडे चा दिसानी तेह छाशे तिंचा घरान रावता आनी बाहिर सुद्धा सारना। जार तिंचे गेवण कमी पडले नल्यार कोनिन वेला जाल्यार तेह किदेय खवपी। पण जित्के जाता ते तितले तिंची ऊर्जा ठेईता भीतर गरम रवून।